Gway or lë'ma ibig lo gway, nle gway nap xni xkodz man, diag man, lo man, man ziꞌd xneꞌdz tib karisia loma dele kaꞌlma lëd man nle man xwiy manma. Mak nle man diꞌltsa lëꞌma tuxda lo man nap lëꞌ man ziꞌd nle pero or lëꞌná ndux lo man nap lëꞌ man nlas c̲h̲uꞌnn lo man nap lëꞌ man sia, nlas c̲h̲uꞌnn man sia man c̲h̲ax man xilger man, lëꞌ naxla man konde lëꞌná ine nëdc̲h̲a man ibig man, c̲h̲uꞌnn man nlas c̲h̲ak man or lëꞌná sia sdziꞌña lëd man xnená lo man binn diꞌdz guꞌnndlá binn xtidzná, dzekna nika naꞌ tuxdná loꞌla, lëꞌ man nle xni xkodz man lëꞌ man ziꞌd loma. Ngid xkakga or lëꞌná xlëꞌ lo man xlëꞌ nlas c̲h̲ak man <noise> nlas c̲h̲ak man lëꞌ or lëꞌná stselá man xded guꞌn c̲h̲ow man, lëꞌ man xbig loná nle man, man ziꞌd xbig man loná, xka nak man c̲h̲apná.